Kô tiako feky zen̈y. Aleoko mandeha man̈ano bazary, amin'ny amin'ny tsena àby iren̈y <hesitation> amin'ny dokany àby iren̈y. Fôtony, mandeha koa an̈ao mivanga raha amin'internety àby io matetiky irô tsy manjary jiàby raha azon̈ao bôka an̈y. Tsy raha amy raha ten̈a tian-ten̈a.